כנת כנתמנא נכּוּן כנְהְדַר לאיטָאלִיָה חִית דָאכּ צּוּת פִיהָא נְעְמָה כִּיסְהֶל תְּוָאסוּל מעא לנאס פִלְגְ׳נוּבְּ, ו זִיד עְלִיהָא ענדְהוּם תְּקָאפָה עְ׳נִיָה קרִיבָּה מן תְּקָאפְתְנָא, ו למוסִיקָא דיאלְהוּם כִּיתְסְחַרְנִי, כּנְעְרְף שׁוִויא ולכִּין כנְחְלֶם נהאר נקְדַר נְהְדַר בִּיהָא בְּטְלָאקָה ו נְסָאפֶר נִכְּתָאשַף לְבְּלאד דיאל לְפְלִינִי פָארְדִי.